Koa aminakà zen̈y fampirihan̈a tsaiky han̈ano sipôro, <hesitation> ampahafantarinay irô zen̈y ny maha zava-dehibe fan̈anaovan̈a i sipôro io letry mbola tsaiky irô. Fôtony zen̈y irô zen̈y mieritreritry fa koa fa mbola tsaiky, mbola matanjaka, mbola tsy mila zio. olo maventy fo mila man̈ano zio. Bôka iô aminjay zen̈y atao tian̈a koa zen̈y i raha io.